जर्मन के जो प्रथा हो सैइ अक्सि हो जर्मानिक कवियो का देश भी बोलो। ए खेल कूद मुझा खूब रुचे राखो। और एटके एनका नाच गाना भी खूब हो।